Khin kau ram mɛ shiki kau ram mo ɔchuimɛ hina kape ram khim tongu boɨ sɔsai kuman no ɔchuha intɛ aŋweeno ɔchuha intɛ shɛ shɛ cɛra kape ram akah kuhutɛɛ ayaraa na je̱ jaa tukin tɛ isaa ram isaa ram hano no ɔchuha ka bari ijah ogbeh ijah ogbeh hano ka tu a weniha cak nu shi nu uyɛi ɔchuhano sa tu a wenisa cak sa tuki ijah ne ce nyim mana kama kpe ram binne nyime masina kape ram hanp sa ju nele ye sa teku nyom ɔchuha no ɔchu cho su kapi ram hanoharidan iho buku iho teka kaperam unom hano sab hehe ni bab nitɛɛ hina hai in tɛɛ ho kuma maka iya jɛi okaa okaa ha noi ka jawi nyimɛ igwe nu shi iŋho bika shi ŋho utek kaja wi ŋho utek kaja wi ŋho odake gwe ŋho sh kobabu jehi tɛɛ ŋho taa na gui iban ɔnwee ye asa maru ŋweeh na kuma so ni gbam na kuma jaa lɛi hidɛ ne nang a kape ram nu ɔchuheno intɛɛ bike na kape ram buku gɔɔh ijah ogben nu shanga domin ni ŋho banu jewɔɔ shi kuma no ɔchuhano akoi ngɔu nyom an tɛɛ yir ka jawi yir aka yesa a sokɛ wɔɔr asooke wɔɔr hano ugɔu hano sa jawi nyim ahse nika na enan na bana. Kuwa abu atuke nu gɔu hano ugɔu hano su soku na tuku yabo na abin a nyina nyina no suin atuhe a hadaimbɔɔ tɔ abin ano no ɔchuhano ugou hano buku sok no cai se akpi inom inaki taar ka pin usa a phai han su pha ugɔu hano kumo cai nima soka jɛ mu shi kowa ni ɔcha su pha idan buka pha ugɔu hano iye sa tuki nho uso ni gbam ko su dur ubɔi ki gahaane jewo ki he nho ne jewo kom ju sak haku goho zeyaba woko ki kame soka ku shi kasgasi nai na bai ɔchuhano sei dei nho uje ushew na soki ni woko amma ba inho gɔɔ adongha nang ba kuma ɔchu ɛtɛ kina kape ram nu shi kɛ shie iya soki kumo cai keje bangha ushi kamin ke sake soke jɛyir ushi ɔkpi ushi okpi nyomno aka phea nyime ko na hai koogbeh yɛ su shi okpi su iya abanha nu shishe nyime in tɛɛ nho kuma sa gui bange nho sosai n ɔchuhana idan nho buku buu cigaba na kpei ive abin mboh no han kamin a you ochu ntɛɛ nho siba tuhe okham mwɛ nho sana ime so ni cer nyom me shiki kpea meki jinijin ijin hano no ɔchuhano ki yara ni jeni jin har ime shi jinijin in jina hailɛmɛ ni eibi jeu in tuka aŋwɛ me akpi ihaa ni cibi ejin hano. Saanan inme coko obinne me shi ndok no dehene ni gui iban o ra <hesitation> akɔte me nu yadda me shi tuka abin se tuka duk asi cer ɛjin hano ijame ime so nu ɔchu sosai ɛmɛ siki yara ki yara jeme doh. abuja jeme doh kaduna in jeme de ni su ɛteu yoh so kusa ni intɛɛni gahane jeni jinijini biki jeh ni hum kin doko ocok sosai domin obɔke me ose ni jin kuma aneke a a abemime sosai domin u yire eceryo meme sina akpeino kuma nuɔ chuhano ni ijina ma har ntong in hei ucei hae nigitake ɛphete tɔ ubin ɛye su jawi ime iban ni cer hano kuma in gui iban sosai awee me ime domin ni ram hano ni ijin hano me kin kau ureke har kin gber ureke a demi ɛ koh ka yako aderi attar har niko atoh ka iya ba jhe ki guji gosi mbono yadda me hi tukime in gui ban <hesitation> e ram kuma in yeda ni ram ni ijin domin ubinne ye su tuki ime ngong ɛnye hane in sei su sana a nyom icer ke me hina akpei no odehene eye su tonghe ijin hano kɔ aman kome te ser ne asi cibi ejin hano me goi aman hane biser kuma aman hane aso no boke ɛme kuma ashi. Cer ɛjim hano sanan <hesitation> ni ram yɔɔ tuk i ime ndoki igbam emɛ si deni goi enang ire cene rere nice me gui iban sosai domin akoi abin nyom <hesitation> nini na akɔɔteme nu odehane em e hi kamata sini deni dokbɔh amma oyire <hesitation> er ecer nyome me shishi nyome shina kpei yo su delili ime enye hane mebi su uneke yo su yadda me enye subu meku neke yo su yadda me ɛnye subu meku neke yo su yedde me ɛme si deni hor anwɛ me yo su yadda me ɛnye si deni hor a ceime yo su delilime enye si deni hor a ceiɛ anwɛ me domi yoh me ingode tengashe sosai nu yadda ushe sa dunge me nu odehene inchenghe hane yaddame si so ncheng nu yedde cer keme si kpea ni nuodehene nu sui cer iphei hano ni ram ni ijin yo sa binne me isin mepu neke nye har in wur ocok ni kpina abin rare niyo ɛnye meingoi abinse ho a nyin anyin har anaka naah ibin goi idoh daka idoh daka anaa anaka anaka taar in ho boh kuma me kpea <hesitation> icerwatɔ. Osiyasa toni cer osiyasa hano har imɛ bisi <hesitation> enanghane gaba ɛnangahne ko cak har a unyonu ba gosime hideh yeha ser ni hide tɛɛ aba jame ido adaka naah doi yea guibange me obingeme si kpeye game nu yedde me si koh aneke kuma nu ɔchui me si koh ga tana su unweh ɛboh sa bera haku tabe ɛseye nu ɔbokeme ba domin haki deni lehe ubina neke ba har ya su aneke ba sina jeajei me kuma okoi ubin nyom eme siki kpeye no ocui idang ime biki si ju shi bikiju shi me biji durki ce tɔɔ ime kam in me sin bana hai saidi ba nu uyɛ kuma dalili ye kutukime ba nu uyɛ har yo so ubinalɛa so na helemi haki su mosuhaki sumosu haki jemi <hesitation> ikou unyom kuma haka taba aji <hesitation> ajieme ba koku ma unyom ajieme ni kasaba sobo no su abinhano tɔɔ abinne yo yom sasa yiki me gbam nu odehna har ime bisu neke kuma nusu cer hano a koi aneke harka kui ime aji saa ram no tew ho cek har ji kawi ram wurɔɔ ɛce. Aneke agui iban geme na tara a a wali ime no teu hano hano kamin ime mba na hai biki mba na hai saba jehi be bab me <hesitation> ɔyɛ ubinne me siji kpea ni hono kɔ imbɔɔ kuma sa kama sa kama sutikɛɛ na phen cewa yɛɛ maru weer kuma uwee yɛɛsa tuhi yɛɛ na ca asi yɔɔ tukɛ nye imɛɛ hefi me gui iban abinna phei ni ijin ni ram asi mbɔɔ tuki imɛɛ su neke nye hane asi mbɔɔ tuki imɛɛ ingui bana kɔtɛe in kpe koi ubin bai mbɔɔ itengashege yiki imɛɛ igbam nu su icer ŋyome me na kpei ne ni ram ni ijinano itenga she a turihimɛ abeh no shime har imɛɛ mepu neke ɛ ŋye hane emenɛ aŋwɛ mɛ ha soka na gui ibanahataba ji <hesitation> adonnghɔ <hesitation> ɔchui me shi sok ba kuma a sok ater a doki me nu binn ge ebɔɔh ashi sha zera a soka <hesitation> duru. adoki ime nu binnge ebɔɔh eshi ne jibi mbɔɔh ba ashi yɔɔ tuk imɛɛ ingode itengashe ɛyɛ sa kpi imɛ nuɔ deh domin imɛɛ isonu <hesitation> abana kele domin nu ive binne ye imɛɛ si kpe yɔɔ nuɔdeh. Kuma abinne imɛɛ si kpea nuɔdeh inahi tabe kas ba kɔ cak coka bin hano asi imɛɛ in sok in maa yɔɔ kuma itɛɛ tɛɛ mɛɛ a tuwi mɛ ɔkam tunnime nusu uŋwɛ su cika nahi hemu cɛi ba im uneke ba naha hew cɛi anasi wɛɛ ŋwe su cika ana su ŋwese kommo tɔɔ tun ko chuhano mɛ si kawi okam kamin ime hew cɛi kuma su delili yɔɔ bu tuki mɛ gui bannge ɛram intɛk do min sa kape ram ni bani su uneke ni banni in in yike cɛmɛ ne <hesitation> uyedde mɛ shishi ŋgɔɔngo tɔ ashi yɔɔ tuk imɛ na ja ŋwoh oyɛ hane ŋyɛ na hewi imɛ uyadda mɛ shin kpea akɔti mɛ nuɔdeh har zuwa ɛ ŋyehahane yɔɔ imɛ nu kokori a hawii ŋwoh uyeddeme shi kpea ni bani su uneke domin inyɔɔ ingode na bayi ŋyime masaba na kpowiimɛ ɔrushahane nima ghoyedde imɛ si kɔtɔɔ kɔtɔɔ mɛ nuɔ deh har nibi su uneke nu bennge me si ghibana kpei nuɔdeh ni bani kɔtɔɔ kuma ni temekɛɛ cɛmɛ yikɛ cɛmɛ sosai domin ni bani ŋje mɛghong <hesitation> igau ɛ ŋtaark e asu bin naku ŋying ɛmɛ kuma shin shin je.